Raha ohatran'izaho no ampisafidianina hoe mandeha tongotra sa mihazakazaka dia aleoko misafidy ny mandeha tongotra. Azony mandeha tongotra mazava ho azy tsy mirotoroto ianao tsy mifanenjikenjika ianao fa mba mandeha milamindamina anao dia tsy mandreraka ny vatana anao zany. Dia aleoko zany mandeha tongotra no safidiko.